أول حاجة حط التيشرت على طاولة مستوية وخليك دايمًا تحط المكوى على حرارة مناسبة، ونبتدي نكوي المناطق الكبيرة زي الضهر والصدر وبعدين نمشي على الأكمام والأطراف اللي في التيشيرت، وبعدين نكويه ونطبقه.